Haroho e'byokulya ebyo'kusanga ebitaali birungi habwomezi bwo muntu. Nke ebyokulya ebye kunyiine ebiisaaju bingi, nka ebyo kunywa ebinyakuko ebinyakwiine emiibaazi eyibagi eyibakolile kubilinda, ebintu ebyo tebiiri birungi habwomezi bwo muntu.